Ny legioma misy karazany, ohatra izao ny karaoty izao fonosina papier alu, ny ovy hamainina, ny poireau hatao anaty vata fapangatsiahana